जै दिन समुद्र कु पाणी यीं धरती मां ए जलु. धरति जब जब पूरा समिद्र का पाणि मां समै जलि, त मानवता कु जीवित बचण काफी मुश्किल चि। हालांकि, अमेरिका, चीन, कुछ देश यमण्ये छिन जूंते हम विकसित राष्ट्र ब्वोलदन, तूं देशूं मां पल्ये से ही, डूम्स डे यानी प्रलय का दिनौ ते प्लानिंग तैयार व्होंण् छिन, योजना बणणिं छिन, त सुण्ण मां यो भि ए कि जमीन का भितरे, कुछ यमण्ये गुफा जन सि बणौणा छिन लोग, कि तख लोगूं ते तख जिंदा रे सकला, जब प्रलय कु दिन औलु।